Nigeria puan sa, ba buuri malema ani suŋa mɛ ti mam nɔŋɛ. Ba buuri malema, yele yele wuu pɔgedire de la yelezure paa ti ba ita ti di dɛna se'ere n basɛ ti ba yaabeduma yele la ka kiira dɛna wuu fu san pugum dɛna la faara yire nɛra gee yeti fu di fu pɔga iŋɛ nasaa pɔgedire, ba ni kelum basɛ mɛ ti fu lebe pugela la sɔ yire ti ya ta iŋɛ ya, ba buuri malema la n de sɛla la, gee ti fu nyaa san tara fu ligeri ti fu ita fu nasaa pɔgedire. Pɔgedire kaŋa la puan la, buuri pɔgedire la, pugela la sɔ wan iŋɛ daam bo e, ti a kiŋɛ budasɛka ti a bɔta la zi'an, furegɛ daam la gee kpa dune, dikɛ daam la bo e ti eŋa me nyu daam la, pa'alɛ ti ba de la buyina.